بتاكد لما بكون فى اى مشكله وادعى ربنا دايما ان هو يحلهالى و لما يحلهالى بتأكد ان انا دايما فالواقع لان لو انا فالواقع الافتراضى عمر ما ربنا هيحققلى حاجه لان انا اصلا هكون فى حياه مش حقيقيه فا لما الحاجه اللى انا بدعيها من قلبى تتحقق بعرف ان انا فالواقع وان ربنا بيحبنى و دايما واقف جنبى مفيش حاجه اسمها حياه افتراضيه احنا فالواقع